لعبة التنس مش من نقاط قوتي. نحاول نلعبها لكن غالبًا ما أضيع الكرة. لكن نحب نمارس الرياضة بغض النظر عن الأداء. المهم هو الاستمتاع باللعبة ونتعلم منها. الرياضة تكون ممتعة، حتى لو ما كنتش محترف، وهذا يساعد على تحسين الصحة النفسية والجسدية.